Jari injo nakke kandraeng todosonal kongaya punarettu ja'gaa <hesitation> bassa injo lumpunya <hesitation> anu u u'hu <hesitation> dona <hesitation> dum'piaja injo ngaseng injo ka <hesitation> prosesnya injo pudampi eja yaa talo'he ja anunna egoleja ji naa la'bu teyanu narro toppo pajao siji ji do. Jari punnaa kanre'-kanre' anunna injo konganae nakke songkolo ji na anu bajao, wesse todo redda gentedo'ne injo punare'a anu do, punna <hesitation> rettu ja'ga. Ka <hesitation> anua <hesitation> daging, injo daging cappia, pongeto' <hesitation> daging bembee, <hesitation> janga, minta mingka janga kampo tatalu ponganai na'ke ayam potong'nga. Yang separu' sekaling kalikung ko kandre <hesitation> yano pole <hesitation> <noise> apa injo <noise> <hesitation> laha'ra, larafata, <noise> <hesitation> larapuso nyong aseng koangana'ke songkollo <hesitation> kanreja, <hesitation> kandre pare pulu le'leng <noise> injo ngaseng koangae. <hesitation> konepa lagi <noise> ponna reccu anu <noise> to'moli, bo kalea <hesitation> bajauo, jari injo aseng mi injo anu na. Kandrea do dekandre dumpi'na te cucuru, <hesitation> dona apa si injo se're <hesitation> dompi u u'hu <hesitation> nere bulukumba injo narei'e. Ribbalu, dumpieja injo kuna dumpieja'ya <hesitation> arakalomba injo penting kalempunna ta' lare injia tala jari apa-apa'ya, punna ta lare dumpieja. Kaiya injo anunna <hesitation> sah'na do mpieja'ya, puna puna ruttu pobontinga ngandre panekkaing tefo weweting paruppe je'ya.